كلّيتنا عنّا <hesitation> حيوان مُفضّل منحبّو في ناس بتحب الحيوانات الأليفة، في ناس الحيوانات المفترسة حسب في ناس بتربّي أسد، في ناس بتربّي طيور، في ناس بتربّي كلب، في ناس دجاج، في ناس بِسس، أنا بحب إنّي ربّي بسيني قطّة بحب كتير- كتير البسينة لأنّا أوّل شي أليفة، تانياً هيك زغيرة ومهضومة وناعمة، <hesitation> هيّ بتُعتبر إنّو من أكتر الحيوانات الّي بتتربّى بالبيت الّي ما بتأزي الولاد الواحد في يأمّنلا يتركا بالبيت هلّئ صحيح بتخرّب شوي بتنكوش شوي بس بتضلّا هيّ حيوان أليف <hesitation> ولا يُمكن تأزي حتّى إذا الواحد عندو أطفال عندو زغار بالبيت ما- ما بتأزيُن، وأنا من زمان كان عندي بسينة كانت تخلّف يرجعو يموتو أو يهربو أو ترجع تخلّف كنت زمان إهتم كتير- كتير بالبسينات. وكل ما يخلص ولادا ترجع هيّ تخلّف وارجع هدّيلا ولادا. بس الحيوانات عادتاً بدُّن اهتمام كتير، بدُّن طعومه، بدُّن أكل خاص، بدُّن نضافه، في كمان ناس عندا فوبيا من البسينات بس كمان في ناس كتير- كتير- كتير بتكون فائدة الحنان بتكون وحيدة <hesitation> بتجيب بسان بتربّي بالبيت <hesitation> حسب أنا بالنّسبة إلي بحب كتير إنّي ربّي بسينة مهضومة <hesitation> بتتس- بدّك تزهق بتتسلّى انت والبسينات بتلعب انت ويّاها <hesitation> بطعمينا بتآكل شو ما كان أمرار فيك اتضهّرا معك حسب.